Jadi hewan na paling gayokan iba mangidana anggo menurut pandanganku ima lipan aso gayokan iba mangidana soalna lipan on kan na gokan pat na on oni manggok patna maliuk liuk dope songon ulok dungi na jopan roai nia on pala umpama tardege gari na doit na mei ibai i jadi pala umpama maridi iba pala musim udan kan sering mantong adong lipan i kamar mandi jadi lipan on manombo adong na menek adong na godang pala namenek manombo nidakan na tar tindos dope ntong te pala umpama na godang, unjung do, nalewat i <hesitation> ke kan marmayam dot dongan niba jadi udan, pas udan on oni maha ma maradian ma ditoru adong isi songon bangun bangunan i tapi i parik parik ni alak i kondisi na jadi unjung ma lewat lipan i patku ana godang lipan nai lipan nalomlom sa ukuran ni, induk ni pat <hesitation> induk ni tangan niba jadi pas lewat ia kan gayokan aha <hesitation> maha oni margidik gidik ibaen na adi pas-pas lewat si lipan on dungi-dungi na paling menjijikkon memang uida lipan on harana naprjolo ntong giot nia kan mangolu i bagasan bagasan na lembab lembab na maraek na kotor anggo i lipan mei gok i ima so, paling menurutku lipan on mei na paling mambuat margidik iba.